Sebräde ja hobõsidõ vaihõl ummaq põhilidsõq lahkominegiq nuuq, et sebräq ummaq triibulidsõq, sääntside juunigaq, juunligadsõq, a hobõsõq olõ-õiq. Ja sebräq ummaq mõtseläjäq, a hobõsõq ummaq kodoeläjäq. Ja sebräq eläseq Afrikah, a hobõsõq eläseq muial kah, esiki meil siin, Euruupah.